Барои ман мусиқии госпел рамзи умед, имон ва рӯҳоният аст. Ин жанр бо овозҳои пурқувват ва пурмазмун, ҳамоҳангии садоҳои гурӯҳӣ ва паёмҳои маънавӣ шинохта мешавад. Мусиқии госпел гӯё ки нур ва маънои ҳаётро ба дил мебарад, ки одамонро ба шукргузорӣ ва тавсеаи умед ташвиқ мекунад.